يوم nokela assar kodo ae abater keno bater tanogo en bater minara meno hagei elton kayia fiowe. Wida goni abateri entni ghasibe ka ukero. Aba en minara gou twali mera tan eian ga esigo. In bater any en hagei batari aye dan bangia ego wida taneian eaga tero en giniri ya enka waen bater bangimo na eagoWildi aye ukis eago en bateri ayi dan gubal ka aka bangi kino wida twali man edain to man bater ka soka shado kadoso chagosi mn bater.